كعجبني البحر بزاف، ومنقدرش نعيش فمدينة مفهاش البحر. البحر عندو واحد التأثير إيجابي و خاص على نفسية ديالي، وكنحس براحة كبر وكتر ملي تنكون قريب ليه. الصوت ديال الموج ديالو كيعطيوني واحد الإحساس بالهدوء وكخليوني نسينا چاع هداك التوتر اللي كنعيش في الحياة اليومية.